اا <hesitation> نفصل اني نتحدث بكل اللغات الاجنبيه <hesitation> على خاطر <hesitation> نتصور لواحد كيش يدور العالم باش تمشي دن زان بيي تسمع فلعباد باش يحكيو مذابيا كان نكتشف فاش قاعدين يحكيو زعمه يحكيو عليا <hesitation> دونك برشه غموض دونك مذابيا انو <hesitation> نحفظ تو لي لنج دي موند ملجغي نتثور بلي حاجه مستحيله اما كي يبدا الانسان بوليجلوت يهز الحاجه طياره